अस्सेमेसे, बोरो इन्गोलि गरो रथ, दुग्रि गुज्रति, कनेदिअन्, इद्लिअन्, फ्रेन्छ्, कश्मिरि, मलेअलम्, मेथेइ, नेपलि, मरथि, सन्स्क्रित्, पन्जवि, ओदिअ, बन्ग्लदेशि, कोरेअन्, जपनिस्, सन्स्क्रिति, सन्थलि, तमिल्, तेलुगु, उद्दु, कोन्कनि, बुद्धनिस्, मलय्सिअन्, कनद, नग, त्रिपुरि, इन्ग्लिश्, पोलिश्, पोर्तुगिस्, दनिश्, दुत्छ्, गेर्मन्, हेब्रिउ, ग्रीक्, इन्दोनेसिअन्, इरिस्, मेसेदोनिअन्, विएत्नमिश्।